काचो खन्याकुरा भुण्याका नपाकायाका, र प्राकृतिक रुपमा खान मिल्या ताजा फलफुल, तरकारी, गेडागुडी आदी पड्डान । यिनरा फइदा भुणिग्यापाछा नपकाया खानामा पौष्टिक तत्व बढी पाइन्छ । तै संगसंगै यिनले पाचन क्रिया हुन्छ तैलाइ निको गद्दान । तसोइ हमरा शरीरलाई विशादिबठे मुक्त राख्दान् । आफ्नो तौल नियन्त्रण गद्दान, छालालै कपालैलेखालै फाइदा गद्दान् । रा ये का हानी भुण्यौ भुण्यापाछा पोषण तत्व बढी हुनान्, तै कारणले सप्पैले तैलाई पचाइ नाइ सक्दा, तबैकिलेखा पोषणको असन्तुलित होन सकुन्छ । तसोइ काचोइ खान्ज्या विभिन्न खालका व्याक्टेरिया हुनान्, तैले समस्या आइ सकन्छ । र पाचन प्रणालीका समस्या लै आइ सक्दान, जसो ग्यास हुन्या, पेट फुल्या, अपच हुन्या खालका समस्या । तसोइ चिसो मौसममा नपकायाका खान्याकुा खाइग्यावटी स्वास्थ्य चिसो हुन्या, तैले गद्दा रुघा लाग्द्या, जरो औन्या, तसोइ अन्य खालका स्वास्थ्य समस्या धेका पडिसक्दान् ।